Kumush rang menga hashamat, sifat va o'ziga xoslik bilan bog'liq. Bu rang ko'pincha innovatsiya va zamonaviylikni ifodalaydi, shuning uchun u ko'plab zamonaviy dizayn va moda sohalarida ishlatila.